إذا كانت هناك رحلة للمريخ لبعض الأيام، أيامات نروحو ثم نحوسو، ولكن الرحلة تقعد عام كامل. <hesitation> على حساب إذا كان أول رحلة في التاريخ، ما نروحش معها لأنها تعود فيها ياسر مخاطر، وما نريسكيش بروحي، وإذا كانت رحلة دايمن تصرا وعادية، نروح لم لا، باه نشوف عالم جديد، ونشوف كوكب جديد، ونشوف تضاريس نتاعو، ونشوف <hesitation> المناخ نتاعو كيفاش داير. وتحويسة يتعلم منها الواحد.